Mi noddan himbe hokkata am savis man to woodi laawol no mi yeccirta be mi yecca be dow nda conneshion am wala wada malladon waddinami damuwa nda babal mi joodata egaa babal kaza yahuki babal kaza ngamman be habda useni be geerinami.